و انا لو كان خيروني نخدم هاكا خدمة نحبها والصلا تاعها هابط ولا حاجة نخدمها تاعها طالعة راني باينة. باش نخيل الخدمة تاعها طالع الوقت راهو يطلب دراهم بالسيف. وما غاديش بزاف يعني اذا كنتي محبة راهي ميخرجنيش معناها نخير وحدة هاكا نتاعها عالي وخلاص